Noy lotirta juɗe maɗa fa laɓa, lotugo doggi noye gonorɗa, to tawama ayi dan lotugo juɗe maɗa ami mai fu ko min yiddini, ndiyan tantan e wawi lotirgo juɗen ɗen fa laɓa, a wawi nokkore ndiyam e hunnero maɗa ko gontira nde me maɗa, nyama e nano ngon fu. To tawa ma a nyama bo ɗn ma ndiyam hatare e wawi lotugo ɗum ta memu wakko nyidde, a wawi juɗen boggaɗe e leddi ma, mboggaɗum, to yori go en gadda ndiyam ngadda hatare maɗa tawe kolle maɗa ɗi fori kin, e ɗi moytontira fa laɓa.